:Yee' deh an 'da-dih-a sobo', an no-a, :or 'kwi-a no-a', 'da :a :due' :a yubo no-a :a no, sobo' :or :ne-a 'de 'gbu, or :ne 'de 'gbu 'weh :on 'ye an-a' 'tiei' worlor:, sobo' or :ne 'de 'gbu 'weh, or 'ye <hesitation> 'an-a'a: ken 'pehn-yli-eh: an 'pehn-a ken 'de <hesitation> :an-a'a: bhee :on no-a 'do eh ken, sobo' :ne 'de 'gbu 'weh :mor :on taa-a :dle :on 'ye or ya-dih tli :vlehehn' :eh :ne-a 'de :on :dou'+-: <hesitation> 'de :on :bhluun'-dih-a klehkpeh-:, :eh :yi-di-a 'nor an 'mi ken, sobo' or-: :an mu no :vlehehn'-a klehkpeh en 'ye 'o dih 'wluh en 'ye 'o dih :gweh. :yee' :mor :on se sobo' deh 'ble 'de 'gbu :yee' :sleen:-a mu an :gborluh' :kpon, :sleen:-a mu an buh+-dih kpa-a', deh an 'da-dih-a kwla+ en mu :on ya-dih kpa-' because :on se sobo' 'ble :on 'ye :dle. :yee' :mor :on :dle 'de kwla+ 'ye :on kpon, :yee' :mor :on mu 'de 'zorn :yee' :on 'de kwla+ kpon 'on 'o 'ni zon+ 'o, eh :se 'ni, sobo' deh 'o an tli-dih. :yee' kwla'+ yi de, :yee' :sleen: yi de. :yee' no <hesitation> eh, :mor :on 'ble sobo' deh, sobo' :deh :dao :an mu-eh no :on 'ye :an-a'a: 'pani-a :or :ne-a 'de 'gbu :on 'ye-eh worlor:, :mor <hesitation> or 'di deh :nmor 'yi-dih :yee' :on :flon ya dih. Any deh :an mu-a di-', 'kwi-a deh an 'da-dih-a. :Yee' puhba-eh :se 'de :an-a'a: 'pani' 'de 'kpa 'i. an pobo-a 'dhamu'a' ye eh-' kpa 'de an za 'de 'de an 'di-deh. Sobo' deh :daa eh-: :on 'use: :on 'ye 'de 'ni deh 'di po :on 'ye <hesitation> an 'pani' 'di-dih clean, :mor :on clean eh 'di-dih eh :gweh 'i, :yee' sobo' :deh :on no-a 'tior <hesitation> :mor :on worlor-eh-dih eh :gweh ' i, :yee' sobo' deh-a 'jeh :yee' :on 'kpa-eh :on dhe-eh dih. because an-a' 'pani' deh :an mu-a no-' an mu-eh-dih :dhe eh-: mu-eh no :on se puhba 'i. :mor 'dhamu'a' 'kpa 'de eh 'di 'de :on se sobo' deh no :on se-eh worlor:, :yee' deh an 'da-dih-a 'me-a zi-a :yee' eh mu :on :kpon. 'Gbu-a klehkpeh :on pobo-uh ya on dirty-', :yee' sobo' deh :ne 'de 'gbu 'de :on se 'bhorn :on 'ye deh no, zorn taa zen :yee' :an 'me-a mu-' :zi. So no sure 'o <hesitation> no-eh, po-eh true-' :on 'ye sobo' deh-dih dhe 'de 'gbu. 'Nyi sobo' deh :ne 'de 'gbu, sobo' deh :daa eh <hesitation> :korn :koan: eh 'ye no 'do :on bo, :koan: eh mu-a no-' eh-: mu-eh no-' :an yau 'ye alright no, eh-: mu-eh no-' 'ni zon+ :se 'de 'pani' 'di 'kpa 'i. <hesitation> sobo' deh :korn :koan: eh-: eh mu no-', so 'duo: sobo' deh-' eh 'ye deh no :eh 'ye-a 'de 'gbu 'di :ne, eh-' :gweh 'de 'gbu 'di-dih.